كان هذا الباب مغطى بالسجادة الأثرية فكان لا يظهر أنه وراءه باب، فتح هذا الباب فوجده يطل على صحراء فيها رمال مخيفة، فمشى مشى مشى في هذه الرمال، وشعر بالندم أنه لم يخبر والديه، إلتفت إلى ورائه، فوجد أباه يلحقه ويقول له لماذا فعلت هذا بنا؟